أنا معجب كثيرا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو قدوتي في كل شي، والله يا صاحبي ما في أحد عجبني أد النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله، عجبني في النبي صلى الله عليه وسلم خلقه الكريم وأمانته وشجاعته، النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيماً بالقوي والضعيف، كان عادلاً مع الجميع، تعليماته صلى الله عليه وسلم غيرت العالم كله إلى الأفضل، تذكر للنبي صلى الله عليه وسلم سامح قريش بعد فتح مكة هذا دليل على كرمه وعفوه لأنه سامح أهل قريش.